بہٕ چھُس/چھَس یژھان أکِس کِردارَس مُتعلِق اکھ دٔلیٖل شیئرکرُن ییٚمۍ دوٚیمِس جنگہِ عظیمَس دوران أکِس یادگار تٲریٖخی واقعُک تجربہ یہٕ نفر اوس ناگاساکی منٛز روزان تہٕ تمہٕ وقتہٕ کوٚر ہیروشیما ہنٛد سفر تمہٕ وقتہٕ ییلہٕ ایٹم بم تتہٕ تراونہٕ آو۔ اَمہِ پتہٕ ناگاساکی واپس یِنہٕ پتہٕ وُچھ تٔمۍ بیٛاکھ ایٹم بم دھماکہٕ۔ قٲبلِ ذِکِر کَتھ چھِ یہِ زِ سُہ روٗد دۄشوٕنی مُقامَن پٮ۪ٹھ بےٚ